سنګاپور یو مدرن، خو د کلتوري تنوع نه ډک هېواد دی. دلته به ته چینایي، مالایي، هندي او لوېدیځ فرهنګونه یوځای ووینې. دوی د پاکوالي، مقرراتو او ټکنالوژۍ سره مینه لري. د خواړو ځایونه یې لکه "هاکر سنټر" هم د دوی کلتور ښیي.